امم السباحة بصراحة <laughs> مو شيء أسوي فيه زين جربت أكثر من مرة. بس ما قدرت أتعلمها صح. يعني لما أنزل المسبح أحس نفسي اضيع بين السباحة والغرق. <laughs> بعدين حتى لو حاولت تتعلم تقنيات السباحة. ما كانت النتيجة مثل ما توقعت الحمد لله عرفت إن كل واحد له رياضته المفضلة والسباحة مو من ضمنها.